Tee komainy faging ror <hesitation> ror fo fo kovio min vurots ri mas tagaa faarof ror, ri te pisai a moun ge na tsoiny te tamainy non, tamainy varori, tan faging babainy tsikia, tana saa mi sab rom a patang, te faging babainy romi. Nainy komainy faging rom, nyi mas nat rom a tsoiny to fakouts varomainy vou. Ana tsoiny to onot non tan ruaks ruaks mainyi. Ana tsoiny kan nainy komainy faging romainy naa moun, nyi mas nating ro kat tan moun, nyi mas rom kat tana moun nating viirik faarof non ge sikia, ana moun ai komainy faging rom ya mas tagaa ot iny varomainyi, ana ai te fakouts manyi tana fo binun iny koman na nuuma. A moun to mas kaminon kat iny vatsvats a nuumma, mas kaminon kat iny tsikoo na ka iny fa onots guei. Jesan, kat kan finon ya tana tana vurots ain ma moun ma pisainy non a tsoiny to a vurots to te onot non tan fakouts ya, ge sab me na sa iny fakouts mangai iny koman na nuuma. Tana saa nainy te faging romi mi inafuan tanik rom a nuuma inu guei koman na nuuma tsumi. Mi gim ror ma tap ten tsina mami ge tama mami, tana saa mi te faging busem, buk taabos tsue iny non a pan tiya nan nainy te faging ror ra inafuan ra nausing ror e tsina rara mee, tama rara, ana ra te ka iny isen tsun mee so nyo tsu of rarora finei, nainy komainy faging rora ra mas pisainy ror e see te tamainy <hesitation> rora tana tan ruak faarei a moun ge na tsoiny tsura. Ka tiya nan ain faruak rom gumgum rof tana numaa iny guei tsura faavot an kat toya nan mangai kan papara ror te kaa mirori na tsinan a rof ana taman a rof, tan rakauts rar. Nainy to nainy tan faging katsian fiisok, taman mas fakouts non a tsinan, ana tsinai mas fakouts non a taman. Kat toya nan mas kaa non koman na numaa iny guei tsura inafua.